आजकाल विज्ञान आउ प्रविधिके समयमे खाना पकाइक तहनि तमान मेलक चुल्हि प्रयोग करतियाँ। जैसेकि ग्याँस चुल्हि, इलेक्ट्रिक चुल्हि आउ, इन्डक्सन चुल्हि। यी चुल्हि महति मै इलेक्ट्रिक चुल्हि प्रयोग करके खाना पकैतुँ। काहिककी यी चुल्हि धुवाँरहित, सस्ता, भरपर्दो आउ वातावरणमैत्री रहता।